سؤالين الي اطرحم عالشخص حتى اعغف المعلومات الي اطيق اتعرف بيها علينو اكثغ - اول شي نظرتو للحياة ، لان اطيق اعغف اسلوب تفكيرو اشون يكون كل ويحد لوا اسلوب تفكير مختلف ، اكو من يشوفا سوداوية اكو من يشوفا... الى اخره - واسألو اش يشتغل، لانو المهنة هم تلعب دور كبيغ بشخصية الويحد